﻿Kua teta guasu, Paises bajos, jare Holanda jeiva jukureiñovi <hesitation> mboviyeye ndipo yaikua kua teta yaikua keti oiva, se mbaeti aikua keti oimeva <hesitation> erei oime ko aipo jaereta, oimeko aipo jembiureta ikaviyeye supe va jare jukurei jaereta uesauka yave kia ojo pa oporetava, erei kireiko oyeapova kianunga ko tembiu ma ikaviva, mbaenungapa tembiu ma ikavi jokopegua se mbaeti aikua poque mbaeti jau jare mbaeti aikuaavi